Addariqa al bargud fiya al niʼille kan inda hebil auwalan hebil da da bawazini kal-kal ya wahid ifut wahid barguda fi rijili al auwalaniye wattaniya wa raktinada ma ilga bilen ya irrabut bilen bi azini bilga dayuk bi dayik ni wa ma ilga marhit bilen kan mashi an na.